هي اكتشاف الفضاء من ضمن المساعي اللي جاد حلول في الأرض على خطر كثافة سكانية على خطر مدرجة التلوث اللي وصلناه يعني الزوز لازم يكونوا متوازين يعني في نفس الوقت احنا نحاولوا نكتشفوا الفضاء نلقوش فيه حل ونلقوش فيه بديل وفي نفس الوقت زادا ونشوفوا ونحاولوا نحلو مشاكل للأرض الزوز يمشوا مع بعضهم في أومبيرالال مش واحدة أكبر بل واحدة.